tikua íyaa sitani kasi yaa ti siin ntiu ñuu ntiu kuu ña tikúa´a tikua na´nu ha tikúa´a xantu katyina tikúa´a íya tikúa´a íya ka ra kuaa nùù yasintiu ri ñuu ntiu kuu kuatyi ri kee ri nùù ña kunintiu ri nu ntaa´ku kuntiu ri ta kii kasii ki´ra kune ri nùù takui i´ni koo´yo si ntuxi ñuñú ñaa-m tikú´a íya ha´ra kuu yanu sío´ri ntati yanu sikuii ri ñuu ntiu sikuiri ra tika ra va´a ri nùù ñaa sakiti yo sóo ri ha sakiti yo ko´e ta kii kayu´e kò´o kusa ña kuni uuyo ri nùù takui i´ni ra sakiti yo sooli ka ra kuni yo ñaa ña kuni yo ntuxiri ra tyayo ntuxi ñuñú ra tika sitiuntiu ra kii kasintiu ñuu ntiu ra tika ku uni nùù ri sitani kasi ti íya ya ñuu ntiu